Hoʻohana nā moʻo nui i ko lākou papa niho no ka pepehi ʻana i kā lākou meaʻai. Nui ka mana o kēia waha a me ko lākou papa niho no ka ʻai pono ʻana i ko lākou meaʻai a me ka pepehi ʻana i ka ʻenemi.